Delfinlar juda aqlli hayvonlar turiga kiradi. <hesitation> Ular ijtimoiy hayvonlar odamlar bilan o‘yin o‘ynashni yaxshi ko‘radi va <hesitation> ajoyib to‘lqinli tovushlar chiqaradi va murakkab hayvonlar turiga kiradi.